<hesitation> Fomba fiasanà angady aminà angadiàna tany a: ohatra hoe zany zaho te hangady raha, te hangady lavaka zaho; de s- angady a misy vy pelapelaka, lavalava, de <hesitation> misy tahony, tahony igny a force anao koa miasa amin'igny, force anao igny a anato- asatokanao am'tany a de batainao <hesitation> karaha hoe mis- f- misy force anao karaha mitongilagna akao zany a mangaly mangady tany igny alanao de azo alàna izy avy akeo.